nan 'yudu kinyo gboso rabolo gbanda liserit ko dura loputu köti ko burusut ki lo ŋo liŋ logon wandi nan nyunyudu se mede na yesu se

daŋin musala yi lor kinyo togeleŋ a möju na majan tomurek tomurek a ŋutu yesi' paran iloŋ tomusala na a gbe iloŋ ina i tokosaŋ

anyen nan gboŋ ko mugun na'but perok liŋ nanködö nyedu kinyojin gbeti sokums janjaru lokore kode' katelok ko kabeji

i yesu daŋin musala i lor ni i waran na yi möju sayi paran na a yi' nyesi' 'deti na tuparan yala a yi nyesi 'deti na tokotiaŋ

ŋutuu logon a kenda ŋarakinda ŋutuu yimidijik ko kpekinda ŋutuu kikolin lo'but logon ŋutu' sisi'dani todindyö na ŋutuu gbiliŋet lo'but

ŋutu na tutunögu na mindi ti nyesi ŋo bgenge ŋete na a yurö ko koyimöt ko ŋo lo a dera ko koyimöt katani nye na jojonda le jore i ŋutu na yuŋundö

ye sukuluö na bgoŋ kayaŋ a jur kune kokolokin ŋojik nawate ko luwaliyan kulo todino jojo

mugun na ŋutu' na ŋutu' bubulö tiyu i kikolin logon ŋutu nyesu ludwöki logon a lo'but a ko kinyotott lo 'ya'yu rima

a kenda na atikinda mede nikaŋ na i denda na ŋo na'but ko ŋo narök köti a tinda mede nikaŋ na si'da ko ta'liŋ ko jiran köti a tikinda mede nikaŋ na i ŋarakinda na kulye ŋutu logon yöyöŋö ŋaraki ŋutu logon 'bakan nene ŋo' nagon lepeŋat pupu a lepeŋat ŋarakini' ŋaraki' anyen tu ŋeröt kase i gwiliŋet

puwö na yilo ret lo sokan lo maatu do pupujö lepeŋ lo gbeŋge naŋ ko do toto ko ŋut toto ko ŋutuu jore a ko ŋara na leleŋesi'

kukuwesi ti kulya na 'but na tindá ŋwojik na 'di'dik jore kulo gboŋ 'bakan na ŋo naŋ mugon na mimiyindi kune a kukuju na ŋwojik kune i dendá na ŋun a ko kukukindá na koko naŋ di 'ben ko wöwörö ko julin lorok

mede niyo na kode niyaŋ na a morju togu na luŋaserik logon ti bulö roba na gurusu ti sukulu ko bgebgelakinda lepeŋ anyen lepeŋ roroba gurusu ti ŋojik wa

do weweja meda kiko lo jibitali manyen rerengu mugun na sa'yu

Tiyana wate kune bge yi jujukin roba na ŋwajik kase yi sukulu kode' koko kune tuutunyöju ŋwajik kase

kenda na a lögu yi jonda na toyiŋakin kayaŋ yi gboke ni yi kikolin jore to geleŋ na ŋutulu lo bulöni bulö jambu ko gboro lo logo ko ŋutulu lo gboŋ yi gboke ni kulo a ŋutu' yiŋani yiŋa

n ŋarakinda yilo monye kode' ŋote i kiko logon di ti lepeŋ i jou yilo ŋiro a tösi'dakindi' kak a jambiri jambiri kode' 'dok ko weweja ti lepeŋ joŋgi' yi kenisa ma lepeŋ bubulö pujö ŋariyesi' yi ŋutuu ti kenisa

puöni gurusu anyen ropani ŋojik i sukulu kak waran ŋutu gele geleŋ

a mede niyo na ŋutu kulo liŋ tomorja 'borik pirit nageleŋ yi ga'yu na kikölin logon puwöni gurusu nagon ropani ŋojik i sukulu ko kak na waran ŋutu gele geleŋ tu i ga'yu na kiko lo gurusu anyen kine gurusu joŋani ŋojik i sululu anyen ŋojik kune jujukin kenda na'but

ko ŋutu a kenda tiki ŋutu bgoŋ ko denda a duma ama i na denda ŋarakinda ŋutu i kulya ti konisi a todindi kine ŋutu i ŋo na konda 'börik a naron

kenda na a logu yi' yi jonda muret kotoyiŋakin kayaŋ yi gboke yi kikolin jore togeleŋ na bulöni bulö jambu gborolo go ko ŋutu' logon yi gboke ni logon 'ba kenda kulo ko ŋutu' yiyiŋala

ŋo' loŋ nu bibiryö lo a löri lo löri loŋ un wowogu wa'

do bubulö denda di ŋo lo welun konuk i kinet kata yu lo gbe loron parik ko tu net i jibitali a do teetema

kenda na a tikinda ŋutu nago kune denede i tiju na mede na se kode i kiko logon ko kendi ni gurusu ko a ŋaju kuwesi kase koko 'dok

ayi nan wowogu aduŋgu nan köti wowogu leri ko nan köti wowogu tewe

kenda na mede niyaŋ na a liwaki yi jonda na gayiret yi jur ni yi kikolin jore togeleŋ na ka'dolak zadu bulöne bulö puwö kayaŋ medeni lo 'do'doladdu yi jur ni 'bura a jondi' gaeret na'but

sukulu na ŋarakinda an yi kiko' loŋ tindi na wejale weja kenda ko wurjo

ayi ŋutu nagon ko pele na kodo suluja wörö i jubitali diŋit nagon lepeŋ a moka pele tojo i diŋit nagon lepeŋ tata'duni

jur lo a meda kikölin logon ko ko sondiri katodinok i sukulu anyen ko kune ponda a katodinok ti ŋojik na'but

'bakan na kita na tikinda ŋutu bgoŋ ko yeiyesi na bot nagon do ti ne riyöju parata na sonyöni ŋojik i pirit kenet

kitasi ti kenda na gboŋ kayaŋ yi gboke ni kune a karatinda ŋojik lo 'di'di ko ŋojik lo wora liŋ gelere togeleng na ko kulo 'bu'bulö si'da yi pirit nageleng a morakini gbeŋge lukarasirik ko sasirik 'bakan na mörö lakin yi taliŋ

tiju na 'börik a na go yi kulya ti yeyesi kune a gboŋ ko julin na'but a ŋarakindi do ko yeyesi na 'but

sukuluöt na bgoŋ kayaŋ i bgokiyöt kune a ŋarakinda ŋojik lo kekenda logon bgoŋ ko ŋoŋesi kase i bpipilet kulo i kilölin jore togeleŋ na ko kulo ruruköki i kenda ti zadu 'ba roba gurusutöt

ye nan kata ko pusok a duma i kulya ti jujubu na keriyat ka'de ka'de kobgon keriyat ka'de ka'de a tindu ŋutu i denda na kikölin logonŋutu si'dani ko a dinyo

si'da lo lee a lo'but tunyar 'dok kata ko ŋutuu ti jiran tina

walayi kinyojin logoŋ nan töggu 'börik ko se kulo a burusut janjaru a ko lisörit

a daŋ togeleŋ ŋutu' tu yi medda na ŋutu' lo wini a lopeŋ bubulö medda kinet lo ŋutu' lo ko gboŋ ko kulon yöŋesi'

piöŋ nagon 'ba tokela ko wini kune a narok yi mata ma'di' ko puru' nake kogboŋ gboŋ ko kuru lo jonda ayanyan kode' retö

i 'dutet na lakat 'n tu i kenisa a nan ko puo i kenisa a nan puo i joga a nan derakindi 'börik kinyötöt

ko ŋutu gboŋ ko yöŋesi i pero ti yapa a ŋutu 'dumunda piöŋ na pape a do yo'i yo'ya moyit kulok

ŋutu ti kenisa kulo ŋarakinda kaŋ bgoke yu i likö logon ko weweja ŋarakinda na ŋojik lo'di'dik kulo i todindö na ko ko kulye lo ŋun

yi kiŋajin budök lo lwöŋödu kulo yi' a medya di kenda na a ŋarakinda ŋutu kulo yi kikölin logon gbeti ŋutu Kulo si'dani ko taliŋ köti do medya di gboke lo aje 'dukö ko kadijin na a jigilan kadijin ti kudit kune gbe ku'dik

ret ló yolá 'bu'bulä puwö i periton nagon a 'putut́ parik kode 'do 'bu'bulo pujö ko ŋutú 'boŋ ko yolá lo a ma ŋutú bu'bulö tengú ko dó 'ba gboŋ nyoga ko ŋutú lo gboŋ ko ret lo yolá kode sidá i perit na putut 'bamiyelinikin

ŋutu' tu yi jibitali yi tema yi daŋin murek yi yapa ni yi suluwet nayit ko yi 'dutet

ko ŋutú wulundá ka'dolak kaŋ i gboke ni ŋutú tukäkindä ka'dolanit lo i liwa ŋerot a ŋutú tukäkindi ŋutú lo kata kulo di ti ko ti liwani i oo na ŋutú loŋ ko nyanyar naŋ di ti 'dola di se kulo 'boŋ ka'dolanit lo gboŋ ko ŋutú jore lo nye lo wule

'deti nagon nan nyanyar parik na a 'deti nagon dera ko 'balaŋ na kuku a derani ko köyimöt 'bayin a 'deti nagon kekelo wo a deti nagon a dera 'bura wo to'bi'bin parik

'döti na goŋ ŋutuu nyarnyar parik na kega pirik i keri likaŋ lo kuku ŋo gboso 'burusut kulo ŋutu' tikinda i kimaŋ a jonejo ama ko ke' jo a do yurjiyurjö a do dukundi' kak

maatu midijik kune ko derja 'diloŋ na 'be de ti ko muke muk 'ben the ti jowuda kulya yi moyit kata yu

kenda na ko 'bulit na na'bijö i tikinda na keriyat kaŋ ti mede kilo yi puputuru' togeleŋ na yi' tiyana bulönbulö denunda na merenyejin kaŋ kulo ko mer ti merenyejin jadu

ŋojik kulo ponda i pirit na biryö nu a ko lalaju konin a kulu sopadi i ŋo lo nyenyei kata a suluji yesu na i lo ŋo a jondi 'bulötöt

ŋojik kaŋ jore a bgoŋ ko denda i kulya ti kenda i kilo kiŋajin puök jore kase a bgoŋ pastajin leyredajin a ko lo kita i pirit na wini

yee nan gege a pujö yöyöŋesi yi wörö ko ŋo wöret lo ŋutu' liŋ

ŋwojik kulo kodó mimiindi kulya ti kenda a ko kulon ŋo lo goŋ manyen tikinda mugun na i gboŋ a na 'but

ko ŋojik kata logoloŋ miidi kenda ama a gboŋ ko yöŋesi' yi kulya ti ropa yi gboso mede ŋutu' si'daki' kak a ta 'domondi' ŋo lele ŋo a ti tu'tubgörju a ti puji' gurusutö na joŋani ŋojik sukulu

kenda na a tinda ŋutu kulo i bgoke ni yi si'da ko taliŋ köti lepeŋat bgoŋ ko jamesi kase nagon kukuju 'börik anyen se bgoŋ ko petesi ti kulya ti 'durjö na bgole lose lo köti anyen ŋojil kase kulo jujukin tu i sukulu ko diŋit na sukuluöt aje ŋaju en ŋojik kase kulo si'da mede

ye suluwa na kita na tujarju na pölyölyö kata kaŋ yi gboke ni 'boŋ ŋutuu kulo susuwe ko wini lo reteŋgu yilo ayan

walai ŋo wöriet lo ropa ku'dik lo a gari

'bulit na kenda na tikinda ŋojik ŋutuu yi denda na ŋo' na gululök parik yi kiko lo keri ama nagon a tindi ko yi todindö na kule' ŋojik logoŋ lo gboŋ kase bot

ŋo lorok parik lo tikinda ŋutu' yi moka na ret lo sokan lo kaŋ yi gboke ni na a pikö na taba

Ko piyoŋ 'ban ko ŋutu' yi mugun mugun na ŋutu' na gbon a na sok ko ririŋön

dawala na kilo reto na matu mind di ti ŋiro lo totoni i tandaruwa kata